अगर मैं एक लॉटरी जीतलू त मैं सबसे पैली ऊँ चीजों थें खरीदलू ज्यूँ चीजों की मैं थें सबसे ज्यादा आवश्यकता च। साथ ही अपना वास्ता एक घर, वाहन और अपना माता पिता का वास्ता एक दूर देश की यात्रा भी उपलब्ध करोलु।